شوف واحد لبرانسيس صابت خريطة غامظة تبعت هاديك الطريق الي مكتوبة في الخريطة طاحت في كنز- علبة كنز فتحت هاديك العلبة صابت شوية دهب شوية مجوهرات ادات المجوهرات ولكن هادوك المجوهرات كانو يعني منحوسين حتى وين طاحلها كامل شعرها ولات فرطاصة ويعني كرهت حياتها وبعد رمات روحها من الجبل